Rô a peroa an̈y zen̈y, man̈ano fety tradision hoe fetin ny mpanjaka sorana masoandra. A rô zen̈y kà fa avin'ny otrany vadiky vintikaty join àby in̈y, de man̈ano izo zarô. Beka zen̈y volan̈in-drô fa zanaharin ny masoandra io, afaka miarô iro, ndraiky man̈aboaka raha am-dro. De man̈ano tsinjaka, ndraiky rà àby rô!